Ma olõ juba mitu nädälit säänest asja kohanuq, et ku ma kae aknõst vällä, om sääl üts kolmõmiitrine miis. Agaq noh, mullõ miildüsegiq pikäq meheq, nii et tuu om tore.